Par lëꞌ ti abión zak xoꞌbnis tiene ke gapu chop motorn nc̲h̲oꞌb, chop motor nc̲h̲oꞌb c̲h̲eꞌn tiene ke wenu y luego ideꞌd minn manenimiento ic̲h̲ësa <hesitation> partes chen abión, dzekna lëꞌ abión zak zak xoꞌbnis porke lo me xc̲hoꞌbnis abión y abión c̲h̲eꞌn siempre c̲h̲uꞌnnstsiꞌn combustible par lëꞌ c̲h̲ak xc̲h̲oꞌbnis lo me.